ବହୁତ ସାରା ଥରା ରଵିତୂତ ଉପକରଣ ହୁଏ। <hesitation> ଜିନ୍ତୋଂ କୀ ବଲ୍ଫ, ପଂଖା, <hesitation> ଏସୀ, ମସୀନ, ଫ୍ରୀଜ, <hesitation> ହେରଡାଯର, ଲୈପ୍ଟପ, ସୋର୍ପେନଲ, ଚାରଜର, <hesitation> ସୋର୍ପେନଲ, ବାଦ ସ୍ପେସ, ପିଲିଵିଜନ, ଇତ୍ଯାଦୀ ଜୀର୍ଗ, ତାସର।